මම ඇත්තටම <hesitation> උයන්න දන්නෙ නැති <hesitation> කෑම වර්ගයක් ගැන කියනවා නම් <hesitation> කොස් මැල්ලුම් <hesitation> මම උයන්න දන්නෙ නෑ.. කොස් මැල්ලුම් කියලා කියන්නෙ ඉතාම රසවත් ආහාරයක් <hesitation> අපේ අම්මා <hesitation> ඉතාම රසට කොස් මැල්ලුම් හදනවා. මම <hesitation> අම්මා උයන දිහා බලන් ඉඳලා තියෙනවා. නමුත් මම තාම කොස් මැල්ලුම් හදන්න එහෙම නැත්නම් උයන්න දන්නෙ නෑ <hesitation> ඉතිං මම කැමති කොස් මැල්ලුම් <hesitation> හදන්න උයන්න ඉගෙන ගන්න. ඒක ටිකක් අමාරු වැඩක්. මොකද කොස් කපා ගන්න ඕනේ හීනියට ලියාගන්න ඕනේ ඒකට අවශ්‍ය කරන අනිත් අමුද්‍රව්‍ය යොදලා <hesitation> කොස් මැල්ලුම ඒක බෙරි නොකර <hesitation> හරියට හරි විදිහට හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් <hesitation> ඉස්සරහට මම කොස් මැල්ලුම් හදන විදිහා ඉගෙන ගන්න බොහොම කැමැත්තෙන් ඉන්නවා <hesitation> කොස් මැල්ලුම් කියලා කියන්නේ හරිම රසවත් ආහාරයක් හින්දා.